Un ñanu tunanmén namodo kandenke nuntundue, iin name nimatiu atu lavadora yanke'e meni nda'a hé ujun ngue ujun <hesitation> ngue nrute ndu'u uhá inke name inki'a ummm yundai ngué notondo'a nami innga ihó ndama temina'a xhidio inka lavadora niyiun yungu navite yena'a xhindió venin ndahé, ndakete ndo'a jannama'men ndangua iho ndina'a nayakii narti menka'a.